Инҷо чанд навъи соус аз кишварҳои гуногун оварда шудаанд: кетчуп, майонез, шарқи наздик, харисса тунусӣ беарнез франсавӣ, терияки японӣ, аджика кавказӣ, сальса мексикӣ, чили соус, хоисин чини. Ҳар як соус ба хӯрок таъми хос мебахшад.